Ku tulõva nädäli tulõ mullõ välämaa küläline küllä, sis ma käse täl iks lämmä jopi üteh võttaq vai sis lämmä sääntse keväjä- vai sügüsemäntli, selle et parhilla um jo süküs ja muido nakkas külm. Inämb olõ-õi suvi joht.